افضل اني اكون فنان مشهور دايما، لان الفن يعبر عن المشاعر والافكار اللي تكون داخل الشخص ويدخل قروب قوية مع الناس، واستطيع من خلال الفن الهم الاخرين باشياء كثيرة واغير من حياتهم وافكارهم بطريقة ايجابية، بينما الرياضة ممتعة لكن الفن يتيح التعبير عن نفسي وعن افكاري بطريقة اكبر.